لو عميل سري نحاول نتضاهر إني واحد منهم، نبدا بالمراقبه <hesitation> و نعرف الحكايه من داخل، نحاول نتجسس عليهم ونع- وناخذ منهم كل تفاصيلهم، نحكي معاهم <hesitation> ونبني الثقه بشويه بشويه، ديمه يكون عندي خطه بديله و هروب في الوقت المناسب إذا صارت أي حاجة مش حسب التوقعات.